Preferirìu vei ën film comich perché almenu a m'fa ri-i e pasu 'na serata ën po pi bela, mentre ël film dramatich al e a i sun dë sparatorie, a i sun d'autre coze che a t'fan pa ri-i ne vardé bin ël film